यूमीट पायर अच्छा रहे की तेरेम लाग रहती। चेकाई तेरेम पानी ने भर जेती चेकाई। पानी का जो भापन रूप मा छोड़ेती काई जे रहे। ने ती काई आपनोंग जे तेरेम कमराम नमी बनने बाजाई ने खिड़कियाने खुली रहती चा कदी बाहर कदी कर्मी ना विंचनी रहे। ने खिड़कियाने सूप बन रहे। ती काई तेरेम कदी काई बाद तेरेम नमी होजाई ने चेकाई करेन। पानी तेरेम रहे ती चेकाई नमी ती नमी ने बनने भाप बनने छोड़ेती। काई ती चो काई नमी बन जाई दिवालपर ने ती गोलांम ने जे रहे सुखा, <hesitation> जा़ सुखाने रहे। ती चाखाई थूड़ं पलू कर देनेश गोलांम ने होजाई। ती चो काई चाखाई सुब गीलुने कर देनेश अपना फर्नीचर सोफा ने रोहे ती तीन तीन रे वटाईचे वारू रोहे।